ثقافة الولايات المتحدة متنوعة، وغنية يعني تعكس مزيج من التأثيرات من جميع أنحاء العالم، يعني بعطيك بعض الجوانب الرئيسية مثل: التنوع العرقي، الفنون، الرياظة، الطعام، والقيم، كل هالعناصر تساهم في تشكيل الهوية الثقافية الأمريكية، وتجعلها فريدة من نوعها.